<hesitation> Magnano akô ià aloha sy de haiko lôtry oe akogn'aia gn'etigna agnazavagny satria sarotry aminà mako oe izao gn'ania an'ity izao gn'antony ampiasà an'ity fa e sara anazy refa maha-olombe eo ndreo da miha mahafantatry sikidikidy eo avao ndreo ka, izà ngamba ny azoko zakay. <noise>